Bueno pos den niños pos este miec piltonzhizhin otmaguiltiaya dem pelota maguiltia de sea kon pía juego de non niños asta pocazhizhin niki mahioltia ocan den que motlalia in antes intehuan ot lmahuitia mochi de den de juegos de ican tu muñecazhizhin noiñas pocazhizhin maguiltiaya huan piltonzhizhin maguiltia de pelota yahue noki chogueti si de kisa niki yahue ican pelota maguiltia un ichpoacatotontin igual niki nochi de non ocatca pos nochi de non ocatca yikilcahua de non juegos maguiltia cuel in neki aveces yahue de fuera casi aco nochtin yahue nochi de non maguiltia huan esté dende dende Bisitleta non amo casi amo ocatca nashan pues maguiltis de nochi un pipiltontsitsin popocatsitsin in juego conquishmatia de in salva in popocatsitsin o cuel nochi de non maguiltia nochi isquimati ose pocatsitsi te cuicuintsin in celular quishmsti otcatca amo muchos miek niños icpati non y mieke amo yo quilcatque nochi de non pero in tejuan pues antes in non neshecpactiaba maguiltis amo opiaya in celular o televisión más antes icon icon quishmatia